دراسة التاريخ أكثر من مهمة و لها فائدة كبيرة تعود على الفرد و المجتمع في معرفة تاريخهم و من أين ينحدرون و بالتالي يعرفون كيف يصنعون مستقبلهم و كذلك يعرفون كيف يقابلون أو يواجهون المشاكل التي واجهت من عاشو فبلهن و كيف تمكنو من التغلب عليها و يأخذون الدروس من كل ما مضى لكي يقابلوا به المستقبل.